Ha wola kono taa faŋo bijeele seo, aka tiňaaroo ke suutoo seo ka tiňaaroo ke suutoola niŋ mool yee laa asse tiňaaroo ke yoo aniŋ jamaal jamaal iko ko nabe beaŋ doo fanaŋ bijeelee ikaa mulunjee saŋoo asse tiyoo wuru suutoo tiňaaroo asse tiňaari baa kee suutoola niŋ konoo keta saar amaanoo tara jee. Yoo aniŋ beaŋ muŋ yaa loŋ ko ikaaa faaye suluu ate ka tiňaarool kele aka diiraŋo ke bare ala tiňaaroo semboo bulawaati kake suuto kono.